في قديم الزمان كانت فم شجرة نجم تسمع وتحكي مع العباد اللي جربولها واللي يعطوهم وذناها باش تسمعهم بالباهي بالباهي كانت كل عبدي حاول يجي يشكيلها تبطب عليه ودحاول تلجمعها حل وتصبرها وتعطيها شحنة هكاية وطاقة إيجابية كانت تسمع ليشكي وتضحك مع اللي يضحك وتوصيهم كيفاش لازم يهتموا بالطبيعة.